Nyi okarar ma ma esukue nkuo kuom nunu kibe yiba yiba elebo nten ache pipie nu beyi ba yibo li nshani, male bemi lue kpoo mal oma ofue wuche ban be rue ahh wab bemale mi nchu nue chi yebi lu ochuwue omalo bore mi miniri muan ochuwue ni mfe ichuwue ai ri ri naue bom abe beme be nue beri lifi na iji lulo keue fina nu nche dzang nlue nu, male le bernu mi yuor ya njuom ogbio owabo ori chu ma yuor kubishi mguomo ogbuno owa bo oshero nche kel che wunyal ami asheri ashero ye wuyal ami yi sheli achu le binyin abie eh mom ami li ogbuo owami ashe arue mi mi ogbuo ohe ame mi nchu yi yiobe aji bem akeh nche ne nu ema dang kpoo ye be malima ste be che chi kper belu otumo che mi mbora wab nyi mkpera bo oboro be pipie nyuam bekimi yue beyiba yibo bekimi kibe nchi nchi befual nch ma wushu iri ka kue le oshim irika kue le onenu le wutem ori ki fefe ochuwue nyi opie kakua fe ochuwue le wutem le wutem le wutem ke ochuwue opie tue okie ye yiye